Impa ong tirungoko kinnah monon nong nowori roki ong o'ko po'yapo ho yaki mohmohko'ra meng. Impa nii tii owo nawa' iingteungu ongi naihe iingteungu nawa'nii ahkummo nukong doki tiko ongyori ngoto onyori yii mankuru konnomo eneke hokiko eneke kiwponko eneke tiwo ngongnong roki ho ruu tu'ki. Uringiko nui uringoko nui <noise> ho hewa tiwa' turiyomo nuhenong tii konnomo. Impa nawa'ngori tiki unui nui nii musimangi mirong, mimmo mononong ho nowori tiki ngonoki ho kakau tuhahnoki ongyori aurui aparii konungnongyori tiki nehwoyu ongigoto ho yori kunurah tongunkong tiki tuyu monono koto murukomo aii naiheki roki tuuhrunnong tuuhrungu toku purong haaro'mo roki nii karunghe. niikarukah rihah haro'rong haaro'ku aii ningii riko iingtahki roki ingmoi ongi niahe saripiki tokisunnong, tokisunno rommoko yii puringoriko tokisunno aii roki iihaa kori kamutungnong, nopotunno nohunnong ai komikoring Tiwo ngonno aii roki sihunnong. Impa ong animoro noi ho hekowo ngawahgnung ro toku topo ngoiku ro manni tokutopo mono'hetong ongi poringii nowo ngawa' ngung, ongi po'yaii' yii. Impa ho roki manni turiyoihetong ho ong uruwii ro tee'ku aii roki mosi'kako mosi'ka honna kunatoi hetong nawa' riinakihetong rokong angu. Hoi uruwii ho turiyosihah, tuhnawa yii, impa honeybee tii noi rokina uruwii impa hoko honeybee impa tuhnawa. Nawah ro topomeng riiriinako taraherong toku onohiri noko ruukoiriku, ho tu'nawa nawa'ko ho uuto ngung yii rii na'hetong hoko roki tii nohno sihorohetong, impa ongkoh uruwii aii manni toku nompa sinorohetong paakiko munnatoi hetong tii tiwo teehku nawa' roki ouu'gah ki o'ko ngoihetong naiheki tuh'rihetong tii uruwiiki tee'ruii' no'ho tiwo gawah. Impa ongko honeybee ho pokong hia noi tuhah ro tee'ku ngororohetong roki ong pokong hia ngung tuh'tuh'tee hetong kaakotowah manni naaruhetong, nawa' ho mongkako tu'ki riinaki hetong tii tee raku nawa' oworihetong noko tawang tii owo tee'ku yii. Tirungo ko aii topo meng tee'maku roki howonoki po'moromo nuukong ongi o'ko ngung hoiko uuruwii ki aatoshu teennong, nokomonukong hiya uwaki tee'muinong teengku nii nihrotai itomo roki ko'woyo monongu roki ongo angugoriko nopunno roki o'ko montunnong mumuno tiko no'ra turiyo siweehke ho animoro tipoko oii uruwii, tu'nawa impa honeybee. Tii manni mosi'ka manni honna tuhah naa, ro tee raku paako roki paamoko paamoko paahetong tokuko paakotikah. ro roki paahetong tii teeraku